Sarentin ishini wonni wor ilaltu won dura, sarentin ishin bines worrit fugetanu atam wor ilalti yenan ishin wor won hamtu fa irra dogorti